الجريمة أكيد الكوارث الطبيعية نقدر نحاول نس- نستعد لها، أو نخفف آثارها بس الجريمة بتخرب المجتمعات، وتخلي الناس تعيش في خوف دايم.